Arakarakin'ny toebatan'olo mihina ny hany iny avao ny fiatraikan'ny fiketreha hany io, fikarakara hany io, amin'ny raha amy ty raha zay amy ty otrikay. Laha ohatsy ka mety amin'ny toe-batan'olo iny raha iny, ah la matanjaky i zay, laha ohatsy ka tsy mety amy toe-batany raha iny, ah marary koa izy zay.